Wɛɛkpǝ wǝǝ wɨ lǝ yeemɨ wɨ la akanɩ wɨ ŋ mɨ suu rɨ kpanʊ wɨ ŋ saŋ wɨŋ ko akaniye ke ya lɔɔlʊ akɛɛpǝ pɨŋ fɨ pɨ ŋ yeemi.